Anjara asa ny fandraisan'andraikitsy amin'ny fiaraha-mony io zany da miteraky filamina io satria lafa samy mandray andraikitsy tandrify azy ny olo tsirairay da milamy ny tanà zay. Io koa da mety hiteraky fifanampia eo amin'ny samy mpiara-mony.